زه به سویه غوره کړم، ځکه چې سویه یو آرام، مهربان او بې‌ضرره څاروی دی. سویه له انسانانو سره زر عادتېږي او د ساتلو لپاره ځانګړې تجربه نه‌غواړي. یوازې یو مناسب ځای، متوازن خوراک او مهربانه چلند ورته پکار دی. ماشومان هم له سویې سره او د هغو له بچو سره ډېره مینه لري. په مقابل کې، مار یو ښکاری حیوان دی چې ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري. د دې لپاره چې مار خوندي وساتل شي، باید ځانګړی ځای، مناسبه تودوخه او مخصوص خوراک ورته برابر شي. برسېره پر دې، که څه هم ځینې ماران زهرجن نه دي، بیا هم د ډېرو خلکو لپاره د وېرې احساس پیدا کوي. زه خپله ورنه ډېره وېره لرم. له همدې امله زه د سویې پالل غوره بولم، ځکه چې دا د یو مهربان، خوندي او له خوښۍ ډک چاپېریال لپاره مناسب دی.